La Germania m'ha sempri affascinatu di quannu era picciriddu. Mi piaci assai la storia di comu li paisi si unificaru doppu tanta divisioni. Giniralmenti si dici ca li tidischi sunnu efficenti e travagghiaturi, ca travàgghianu assai pi èssiri produttivi e attenti a l'efficenza. Stannu puru attenti a li diritti di li travagghiaturi e a la qualità di lu travagghiu, picchì pi iddi l'efficenza passa puru di ca. Si dici puru ca sunnu rìgidi cu li règuli e li liggi.